Tɔɔ bʋrʋ líɩ, bʋtɛɛ bʋ gbalí tɛlɩ bɔɔ, dɩɩ tá dzanʋnáa, dɩɩ tána dɔɔba ɖɔɔba-ɖɔɔbá, báná títíɩ dzɩñ bʋná bɔɔ. Dáá faádzemɔ bʋ líyá, bʋʋ kpína dʋ bʋʋ sɔñ fɛdʋ dɩ fɩtílasɛ ilimó, ñŋ ŋlɛ fɩtíla bʋ wɛná vɔñsɛ sɛɛ báa kpaŋsɩ ka kɩaŋsɩná bʋ fɩtíla ká, ka mɔsɩ ka tʋná kpínɛ bʋ, baá yabɩ sɩ kádzaŋsaámʋná. Bé lɔɔ baá yábɩ sɩ kádzaŋsaámʋná, bíɩ ŋ tɩní bɩ ákpákʋ lɔ abéé ŋ tɩní bɩ adoŋá ŋsɩmɔɔ bíɩ kádzaŋáá kpá kaá lá, kaá sáŋ kádzaŋá dóŋɛ bɔɔ bʋʋ kpáa mɔɔ, bɔɔ kádzaŋáa kpáa lɔ bʋʋ saŋsí mɔ, kaá sáŋ kádzaŋá bʋ dóŋɛ kaá sísɩ fɛ katɩ. Ŋnáa? Bíɩ kʋ yúu lɔ ɩ kpáta gníkí ka fɔlɔɔkʋrʋ ŋsɩmɔɔ bɔɔyɛnɩ, bʋ kádzaŋá saŋsítɔ dóŋɛ bɔɔ ká lɛyá, ire mɛ bilibili feé bɔɔyɛnɩ, kaá mɔsí kaá fɛ fɩtíla, ŋñná sɩ fɩtílaá sɔñ fɩtílaá saŋsɩ gnaaa! Mɩnɛ tɔɔ káá dɩí yá sɩ kádzaŋsaámʋná dzɛ. Tɔɔ bʋká wáana mɔɔ baá gnañ kɛ kawɛ biina fɔlɔɔkʋrʋ, katá biina fɔlɔɔkʋrʋ bɔɔ, sɩ wɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, ŋñ talá fɔlɔɔkʋrʋ ŋʋrʋʋ yála ka gnaŋ fɛnɩ fɔrɔtɔsɛ sɩɩnʋ, tʋtʋbíka minimini dzɛ, baá gnañ fɛnɩ fɔrɔtɔsɛ saláa, fɔrɔtɔsɛ áko. Káá lá mɩnɛ ka biina vʋ mɩnɛ álɩ kaa tala kɔrɔtɔsɛ ŋɩɩnʋ. Bʋná feé-feé mɔ, kádzaŋsaámʋnáá baá yá bɩ. Sɩwɛɛ yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ lɔ mɩnɛ kéé sɩ dóŋɛníŋɛ wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ róó dzɛ. Kaá ñnáa sɩ ka biina vʋ yábáa mɔɔ, mɩnɛ kéé ka dóŋɛ ró vʋʋ kawɛ dóŋɛɛ dzɛ, ŋñ loó kɛ fɛ kpínaná ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, kpínaná dóŋɛ-dóŋɛ ñbɔ. Tɔɔ bʋká tʋtʋbɩka kaá báa kpátá gnaŋ fɛnɩ kɛ fɔrɔtɔsɛ sɩɩnʋ abéé fɔrɔtɔsɛ sɩnásá mɔɔ, káná ñŋ tá dzɩŋ bɔɔ kaá kpáta sɔŋ fɛnɩ ŋ fɩtíla woósósó wá kpókpórókpóó. Ŋnáa? Tɔɔ lɔ ŋñná sɩ bʋtɛɛ sɩí gbalíí sɩí wɛrɛkí ró bɔɔ bʋká sɛɛ biinaá vʋwá ŋñná sɩ ɩɩɩŋŋ sɩwɛ dóŋɛ ró lɔ sɩí gbalí ró. Ŋnáa? <hesitation> kɔɔ má dzɩñŋá sɩ kádzaŋsaámʋná tɔmɔ mɛɛ dzɛ. Tɔɔ bʋŋdzɛ éé.